Ea ia ega <hesitation> ega kauna e ouraro va a'adina, ia gavagava na kaivananai a'anana voabia voabia a'anana nonoa gaga emu maurina a'anana isa'i kauda eda isani'o o kauna a'ana uma isana mai ava avana. Ena ganagere'ada boudadai a'ana mai gavano, mai ena gava eganagere'ava. A'ana isa'i kauda eda vararo'o oraona, vogava vomai a'ana voisanda urame umai ugana kukuda e boakauda e gavgava uabi uonave. Ia inuinu da gavadada ero u inu, kuku gaga'ada ugava uani bikos ona a'ana ai siau na a'ana ai imamunai oabikainava. Mai emu gava, mai emu gava vogana vo ouraro no o ai avasi ai avasi gava ve'o ai vavasi da ve'o bikos siauna a'ana imamunai oabikaina monina a'ana oabikaina va. Oraona a'a gavana ena miana vemia vanai vanai agoda boudadai. Ona isa'i vosia nonoa nonoa voabia vogana kauda voisanda voga vogavana vovenia, egenana voisana voga vovenia ra'auna kauda eda bau'au aini'o voganasi no. Eda ko'ore emu vaiaruda, boromada, boakauda eda mai eda veni'o edasia ia emuda voabi vogana nakumuda osidi vuani. Be moninana a'anana oabikaina va iada a'ana da gera va eda gavana a'ana geveni'o ro'ava, eda eda gava abina gavanana geveni'o ona a'anai voabia vogana ko ai ira'u gaga emu rumana aonanai. Ai vorasida va'iro vosia o a'a vanuada kaudada iada gava ve'o, vakuna ka ama venda imadada gavadada a'adina. Vora be ai oruida aiai omai va be ounanai a'a gavana ena nonoa na vorasia ana ona ai siaunai vomia kauda bouda vo'ouraro ko ena gaga'ana da oisa'aku gavaka ovavaia va. Vovavaia vegana vegana a'a seim ganuna ve'ero abamuna, vovavaia vegana ko ve'ero vemai abamuna ounanai agoda boudadai vora be voviuna. Voviuna garau garau aonanai vega vegana ena ero mainai verui'o agonanai vogana voga vokapara vo ve'oboio. Ve'o boio na aonanai a'ana a'a kauda gavada oabida abadadai voisanda a'ana iada eda abido abido ko ona a'anana vomiano vo vaiaruru emu urana a'ana ae'adi a'a vakuna oma abia a'ana omaga ka oma gavana oma ania ero. A'ana ai da voidai, da voidai voga vokauna bikos emu nonoana bounanai a'ana vakunai ova ve'oa. Vakuda oveniva, oabiva, ogavava, oaniva vega vegana ikaudada kaivananai vo di'adi'a vo ekoarai aemuda eda vosi, imamuda eda vosi, kauanimuna vegubasi veve'o ko gavana nonoa nana daka vovavaia badinana agoda boudadai vogana vokau voka ve'o voga vo feil vo ero da voidai, da vogavaria vp ero. Vogana va'iro vogana gavada vo vavai vegana voisanda eda papa eda na'edo da gaegae. Vegana gavana ka'ero vovavaia vogana a'ana gava kapeana vepuru vepapa vena'edo voisana emu maurina vegaga ebaeba da isai omia a'adina. Vora va'iro ka da voidai. Badinana sibo imamunai ova gaga'ava ounanai ia agana omiava a'ana vora. Vora gavada vovavai, kauda eda nonoada vovavaida, voraona emu nonoa na ero vorasia. Kaimurina kaivananai voga vo'ero voga vomiado emu vanuana aonanai a'anai vora diaonanai ega gaeonanai. O a'a kauna a'anai mai a'adina eganava mai ena rori, mai ena dingi moto a'adada boudadai voisanda ai vora va'iro e nana a'a agonai e'u gavada a'ada ama gavako ai akerere ai davaidai ounanai ai gelaki.